مؤخرا زرت بعض الأماكن الطبيعه في تونس مثل جبل العوانا في شمال الغربي، المكان كان هادي و برشا خضرا و كان عندي فرصه نتمتع بالمناظر الطبيعه هاذيك في الهواء الطلق، زرت زادا سوسه و الماش في المدينه القديمه كانت حاجه رايعه خاصة لما نكتشف المعالم التاريخيه، المكانين كانو مختلفين لكن كل واحد فيهم عندو سحر خاص.